السؤال ده محتاج تفكير شوية بس أظن أنه مثلاً ممكن تقرس نفسك أو تعطس لأنه في العالم الإفتراضي ءء ال أساسيات الحياة والحاجات اللي بنعملها في الحياة بيدفلت في العالم الإفتراضي لا